मु एनी एक बार एक रेस्टोरेंट में खानो खा भा गई थी। मैने वहां जो वेटर रेवे नि जिसे अपन खानो ऑर्डर करा, मैने वेटर ए सूप ऑर्डर करी चि की मारे लिए सूप ले आना वे भी वेजिटेबल वाली जिम मांस मदिरा नि रेवे। पन उ वेटर मारे लिए दूसरी सूप ले आयो जिम मांस मदिरा नि थी। मैने वेटर से कही की अगली बार से सही से लेकर आ जे नि तो शिकायत कर दूंगी।